Ny tegna hitako mety malôha a mbô ampirisihigny zaza agnagno a <hesitation> sport e, <hesitation> azavegny aminanjy edy e ny mahatsara anle sport malôha fô avake kô antegna maventy zegny mitarika ananjy kô magnagno modely hoan'anjy kô de hitako hoe <hesitation> tsy mila ampirisihigny be izy amze fotoagna zay fa na izy edy mety liàgna agnaraka antegna satria antegna modely agnatiny.